Fomba fiasan'ny fanosehana paty anh, lay famisafisahina ananjy igny, <hesitation> alainao foagna lafarinina de efa misy rano de mahazo paty anao, de igny am'zaigny no <hesitation> dressenao ambaniny akeo, de izy io anh sy mandeha courant fa anao anao anao si no magnano ananjy ndraindraiky izy io anh vita aminà kakazo.